زه که د یوې اوونۍ لپاره افریقې ته د سفر لپاره ځم، دا شیان به ځان سره ولرم. موسم ته په کتو کالي، بوټان او لاسي بکسونه به وړم. د سفر اسناد، پاسپورټ او ویزه، د سفر د بیمې اسناد، هوټل او د ټکټونو کاپيانې باید ځان له سره ولرم. ګرځنده تلیفون او چارجر، کامره ، کمپیوټر او د خوښې کتابونه او که اړتیا وه هغه خواړه چي سفر کې یې د وړلو اجازه وي.